सर्जिकल मास का उद्देश्य संक्रमण की बचाओ और स्वच्छता बनाए रखने की लाइन होतों हां। चिकित्सक उपकरणों जिसको मुख्य उपचार अस्पताल, क्लिनिक, और अन्य चिकित्सा संस्थानों में करो, जाते सर्जिकल मास्क संक्रमण का प्रचार रोकने। सर्जिकल मास्क का महत्वपूर्ण उद्देश्य। हवा से फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस को रोकनो हय। जिस्सै किसी संक्रामणीय व्यक्ति सै अन्य लोगों माईं संक्रमण नै फिल्लाई। चिकित्सक और मरीजों की सुरक्ष यह मास्क चिकित्सक नर्सन और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को रोगियों से निकालने वाले करोड़ राख दिया। अन्य सरल पदार्थ से बचाते होत हय। जायसी संक्रमण का खतरा कम हो सके। साँस के माध्यम से के बचाव सर्जिकल मास के शरीर से निकालो वाली हवा खाँसे छींकनिया बोलने से उत्पन्न सूक्ष्म कणों को फिल्टर करते हैं।